Meegizo kavanzegidza naa, na baba vanzegidza mbemundu wa mima mirahi. Na amegidza hako ndyo kavora. Nonyoha kindu. Kindu cha onyoho kenyaka okirinde vurahi no kivike vurahi. Na nodzi avundu nove ne kindu kuri chenecho ndio kenyaka ovike siri ya avundu henao kuli narikova ov <hesitation> ne dzing’ombena dzing’ombe dzienedzo watugidza. watuga avundu we watuga hena hara ndio vandu vovo vamanyi dave. Lakini sasa wo omusakuru akwikidza navora nove ne kindu atamanyanga kila mundu wosi dahe so mekidzi kenako kenyaka ovike nove nedsizendi nonyora kuri dzisendi dzya, dzikora egasi otavola mundu ma nenzilila dzielfu dziviri ama dzivanga. Lakini mwene wumayi wovika dzindi hizi. Nowakuvura <hesitation> bank, wafungura <hesitation> bank odzie ovikemo dzisendi dziene dzira ndio dzisendi dziedza dzikukonye avundu. Ovore. ove mundu wo kuvika <hesitation> siri dzyo musakuru akwigidza navora nodzia avundu nonyoha ekindu otario chosi dave. Nonyoya ekindu olie kidogo. ovara ovi. nonyoha likumi olie tsitano ovike tsitano Nonyohi no niwakula dzielfuhamsini. oviki ishirini na tano ovi olie ishirini na tano. Na ishirini na tano idziyo otavola mundu wo wa wavika dave ovikemusirichigira nevula kira mundu. mundualamanya ov <hesitation> ne dzisendi ana aramanya ov <hesitation> ne vindu fulani avundu wakufungura esiri dzahango. wakafungura esiri dzyo niwaye kwokwo so mundu akusomaa dza shove. shegenda ananya dza mundu ne vindu fulani. vindufulani. Evindu kuri vive dangerous. Vanyera kukwita vamanya eeh mundu oyu ave dzielfu mia mbiri munyumba na agenda vudza na nekora avura na aduka vandu vakuhingila lakini sasa musakuru nakuvda wenyaka wegi. kuvika esiri dzodzo. Otavola vandu mangana gogo gosi dave, otavola mangana gosi davi. Kandi mundu nakuvola kindu ombala umanyi dave lakini mwene okora ndi wamanya. So nindio kwegidza kuva. vindu kuri vyeneuyo ndio. Vasakuru vavoro kwigi. Na ko. kuli varusha sha kwa kora kwadzia matumbi. kwatura mutumbi vakuvola. notura mutumbi widze hango. widzi hango watavora huwarora wenera dave. ndio kuvola chori. noli niwareta mukana. Niwereta mukana wivurana mwana <hesitation> chovwe, otambola dave otambola mukana ozo ov <hesitation> no mwana echova dahe. Ive ochiringane vudza, ovirikidze mukana ozo, osominye nakaduka munene ne yidza nomureda sasa wo mkana yakareta veve hango. Nombole sasa mwanetu ozu ndi, ndali ndavika avundu wakadza nomwana wetu no wovo. Nomuleti hango mwana oyo kandi yidzaa ave hango <hesitation> ndio wakwavukiza mutoo mbi wakuvola siri zetu dzya varusha. Notuli mutumbi odiza avole akabira dzindi da sho wakora iveneea dave sho vavakola dave, niva vavatesa ama vavakora ndi, ndio venyekaa sha vasakuru sha vavola sha mukoraa kenyakaa odzie ovole mivandu vandi da. Kenyakaa dza ovole ovole ive mwene dza ugauli, nakavola dza mu mumwoyo gogo, ochiringane za mumwozo, showakorwa na sho wava na shove.